ساینس‌پوه له نورو مخلوقاتو یوه نښه تر لاسه کړه. دا نښه منظم او تکراري وه، چې ښکارېده یو هوښیار مخلوق ځواب ورکړی وي. ساینس‌پوه دا پیغام تحلیل کړ او له نورو سره یې شریک کړ. اوس نړۍ د دې په فکر کې ده چې باید ځواب ورکړي که یا؟